Gratitud kuae ñe tanta ikavi jare ipoɨ esa yande oipotatako mbae ñavae yave ñame yasoropai, ñame yasoropai ñanerëtarape, ñame yasoropai yanderu tumpape esa jokua oipota jei öi yandevevae ikaviko ñaitava